<hesitation> Ye zah aloha <hesitation> mahay mitaly aho, <hesitation> fa zaho tsy mitaly zaho lelahy manko fa olo ma- man- manodidina anakay mitaly, presque mitaly aby reo. Zay ampela moa zany e, fa laha ohatry hoe lelahy lava volo i zao mbo tsy- lay manodidina anakay lava volo mbo tsy nahita andreo nitaly aho.